الكتابة ديال شي رسالة شكر اللي كتكون يعني لطيفة وودودة خصها تكون قصيرة ومباشرة او تكون مكتوبة بالطبيعة يعني تحس انك صادق وبأنك كتعبر على كل كلمة كتبتيها فيها او تبدا بواحد التحية اللي هي صادقة او تنتاهي بواحد الوعد اللي هو على الاستمرار معا الحياة المشتركة